<noise> गिलेरी थान में एका लेन हुआ ज्ञार पर हैच कि आई मेंसे भूसला एकट्टा करी न न ज्ञार पर बटी जाएँ। वोका बच्चा न कभी ज्ञार पर बटाले न धीरा धीरा थान में ज्ञार निकलती भी नहीं है। वोका धीरा धीरा सब बच्चा न खाले न खाना कोभी देजाएं <hesitation> कर लेज़बा कि थान में वोका जादा बाहरे निकल नहीं है। क्योंकि थान जादा बाजे न इना टाइम पर गिलेरी न जादा बाहरे निकलती भी नहीं है। <hesitation> आई काले न कहे कि थान का टाइम पर गिलेरी में घोसो भी बने ले, वोका में खाना कोभी रखेले, वोका पूर्या पूरी नका बाता भी खाना को रखेले, न वोका भी खाना के लिए ताकि वोका थान में बाहरे न नहीं जादा पड़ा। उठी भी कहे।